موسيقى هادية عيفة ما نخليش قوية الصوت متاحها ويزر نحب كالهاااااافت من ذيك الحس كالعالي والوهدي يوجع لي راسي من دينوش يزي يزي هكا الصوت الهافت يكفي يضي يخليك تركز يخليك هاكا مرتاح نفسانيا مناحي الاستريس الحمد لله.